ra-rapupa woini ishia sun ak ishin tumiet min sunii sagale fa kasit kabdiey aminen kas ishenenii kasum ishiti, amo mara birri bines fa kasbuet kas himboo duum akas sagale ishian akas ak tururaat woni sun ak tururaa tumietiey, mal in biness kabeet ishenen achum kasit jirti achum kasit nyaati duumi akasinii sagale ishia borbadetiey.